ما أدري وبعمري بحياتي ما غيرته، يعني إذا صار لي شي مشكلة وإحتجت إنه لازم وإنه ضروري جداً أغير إطار السيارة، وجتها يعني بتصل بشي متخصص يجي يسوي الموضوع، لكن أنا بحالي، بروحي كده ما أجدر ولا بعمري سويتها.